لو كنت اروح الجزيره وهتختار خمس حاجات معايا هاخدها وانا راحة كنت هختار أن انا اخد الموبايل بتاعي و الشاحن والاب توب بتاعي ااا وكنت كمان اخترت أن انا اخد الدبدوب بتاعي عشان بحبه اوي ودايما بقعد بيه في البيت كنت هختار الحاجات ديه وكنت هختار مج حراري بحبه اوي ودايما بشرب بيه في البيت